هو بالکل؛ څاوري د انسانانو غوندې احساسات لري، مثلآ څاروي عاطفه لري، مینه لري، زړا لري او خوښي نمانځي. <noise> څاروي د انسانانو غوندې زاړي او کله چي د دوی بچی یا د ډلې ملګری مړ سي دوی پسې زاړي. بله دا چي ماده څاروۍ، لکه انساني مېندۍ دومره عاطفه لري، په خپلو بچیانو ډېره زیاته پاملرنه کوي او له ډېرو خطرنو یې ژغوري.